<noise> Izy ty zany, de gn'andro, e na- gny lera fivezivezena aloha sy voafaritry e, misy zany alasinainy ziska zoma, miovaova ohatra hanesika hoe amty herinandro ty misy hanesika gn'alasinainy zao adiny telo, talata al- adiny efatry, alarobia adiny roy, zoma adiny raiky, sabosy <hesitation> asasakadiny alahady te- <hesitation> a adiny telo arakaraky zany io.